Pe installâ un programma in sciô telefonin beseugna descarregâlo. Beseugna tiâlo zu. E pe-o sòlito se va in sciâ pagina do gestô do programma. Se va à çercâ l'ingancio pe tiâlo zu. O se descarrega e dapeu o resto o se fa da solo. Donca a l'é unna cösa façile, insomma.